Ja'a na thi ko tachre kunthanixra ko yaa nthachre ba thie tsji dikje ba thi sine ba tsji ba dikje ba kuxigan ya née ko ya nixin tachri kunthe tsji ba dikje ba neba thu núa nixinxi thie chriba nixinxi dachre kunchi thie thi kua dachre ko jii ko nuni xi ko ya nane xi thu dun thi thu thie ixin tachri ko ya tjae ba ni'i neeba ixin ncha nchechrin ko ya ko ya kunchee na tsji ko ni xruin na nchikuni ya tha the kue ko ya ncha na guaya tha thisen nixinxi thjina thi tsje ko xi thene xi dachre ba ya neeba ntha chitjse ncha thi kua nene ba nthachana ixin ko yaana tho chre ko the yaa dachre ba ban jine ban.